Fomba andraisane tantely anzara ame tontolo iaignagny, ankoatry ne famokaragny tantely izy zany e nenarany tan-dakilasy igny hoe magnampy ame resaky <hesitation> raha ne voankazo zany, izy mitatitry raha ame voankazo raiky handeha ame hazo raiky da igny amizay e mamokatry izay avao e fahalalako an'azy.